Tari, waaya juwa mana ukka tigosa, shejara ukka tigosa aw julleil ukka tigosa, adim ga sokeda ju idain jullei idainna idai, inga jelly tan asasilin, ingon minga aie? Shejarka aw julleiga fa unin ke unin ke, adim ga soka jwa undil ton soka adim ga yan jullei idaina kada idrokani juntanke, kir goni fla ki fawakihi shajara ton thimari haja malle fla ki in. Kignin gonin <hesitation> mani wirkie gasig kabi.